Daman muni na lokaci ki kaiso ka mu wori ko kaibono to mu ɗemu mu ɗemu kaba tere kunu ki rabi mu iko mu kob golawa andi ah <hesitation> shida mu an shida mu tete jalam zubni a gabnu lawa so ko raremu na gafa mu lawa sannan zulnan kafan kute`e to sati na korno hoti laraba muni kuma duklake loko an niya so sani ko go ka fa lawan na ko gafko lam anko sati bolo ko sati kunu ah lawa taka to kaiso mu gashe ham mu gashe ham no dei muko ham kafi mu ina kafi kaba dattawa galanko na galankon i sannan akko eh ammoi hakko hammi a`a hamoi ye ko min tumli kada da ehmu kaba na watko ɗabku yakka to ko ki zoni na wango yumna to dottawa a gyalewo a anto kaiso ka a`a ɗoshi ka hinɗe ka kafe nam hinɗan kafe wasi`i. Som yoɗo andi garma bu ah somboɗi kunu kafi tekento to ne kafi takato sannan ah laraba inno anko sati bolo yo kunu na anto tango fa amu mara mun kam fa kule kule deyyi kam mu mara mu mara mu emko mara kidi yo sati bolo to kaiso ka ananti ham i kafanu duwaro kafamu duwaro ki are ai andi yo goma bu na kafanko yo gomabu mu raɗanko itinniko shi kenan na dano kunco ɗeyyi tokot ɗeyyi tokot ɗeyyi tokom a wombi la fuzo fa fuzo fa sambarka fuzo sambarka fuzo fuzo taan linso fuzo an lunso to mu ɗei dottawa an ta to kala eh na milak ka saɗaka de e ke mini deidei lafiya ayom mu an ko soi dafo mu anko tei mu ko to te lafiya.